सरोटा या लकड़ी की कतार। एक पारंपरिक यंत्र होवत है। जाको उपयोग खासर मेवा जैसे बादाम अखरोट काजू आदि को काटने छीने लेने के लिए करो जमात है। यह यंत्र विशेष रूप से उन मेवों को काटने के लिए उपयोग करो जमात जो कठिन खोल वाले होत हैं। सरोटा का वजन: सरोटा एक धातु या लकड़ी से बने होते हैं। जिसमें एक धारदार मजबूत चाकू जैसे हिस्सा बँध होवत हैं। या चाकू की किसी मेवे भी कठोर खोल को दबा डालने के लिए तैयार करो जात हैं। काटने की प्रक्रिया: श्रोता के चाकू जैसे धारदार हिस्से को मेवे के खोल पर दबयो जात है। यह के बाद एक मजबूत दबाव डालने से मेवे का कठोर खोल टुटा है अलग हो जावे। और अंदर का नरम हिस्सा सुरक्षित रहमत है। मेवे का सुरक्षित तरह से कटना सरोटा से ही हो जात है।